Gh'é o té neigro e o té verde, e pöi drento à quelli tipi de té gh'é diversci tipi de feugge e de qualitæ, un pö comme emmo dito do cafè, ò de meie: ògni cianta a gh'à diverse qualitæ de fruto, se capisce, o mondo o va coscì.